Ainemin no <coughs> diaria piamit era. <hesitation> Oudide oraka bure ia mikuna uan, osa nanga kera osinodi ai? E bisande neri poki uari nao osta uan utoira. Na bisapa naito, ison asim turoira eran. Tambuai isom boimit ne ai aus nia easter onut era'u oi wakam puranan omai i uom pokin o mara taim an naua mu easter celebretim Oi sikonoi taki nanga oit paroit na oi, ainemin pau manin celebresin puram uroit tan ai, ainemin diare novan taim, osam paui bakasi oupan diadamam makanoit manin no kunusivan manin deuman an ne dere'an na evat era dea'da era banin dai'e pastrol oke tanai okan era nai dea di'an nau'o o kunuisi noven deuman era pan nam holide apaniki pandoi no, e. Na paui deuma era istaun dueirau rai, holide paui oin mangi nip parait e na aui o ukain ai, erabio ukari anai u aveo karian ai. E eram distens, e naua para venon era isten da murano, menian. E saut nanga paui oriri dakin devariot e tarai, era paui tunai ne mani parait a, tunai oboton nanga kera paua na uan kakau ra pitan beberi sano evan aru'un kakan o isi o paneki nai o tunai oiran kekian ironga femiri membas ai, e na evat butun naua kaposi kauori nimpaui naman, oinom kateram puran. Era kaposiko rai an, kuainim maira uan krisimas era kuanaoit a maran da diaroi, era itoki tan doit wa, i'on kapuroit ainemin ion aine panon nimpu ne, manap oiran kuan da o aine pan. Mairan da ukuauna makapu oit e noiran osa uan purapu uasa nan ua, osaua nauo ngan, o asouam makasi. E kuano, buitan da kopuroit aine-ainevan da'uo, era nian tupau on. E manat, basin paui o'it. Aine, i uan unipom uretai, usanep aui basi parait, ainemin iu uan aini van nan ukan pokian. Era tan da, osau a misin.